Jaxeejndo ku ñuundo lia kodi kuyuuxi xiitniu yuuxi xiitniu mudu te mudu ja xeeva'ade inde kuju io inxiitniu nuun ñu'u te nadada'ade yu'unada'ade te ja ni naadaá xiitniu ja te xeékide yeé ndáa yavi xeekiidee te yuuka nuun ja yaavi xeekiidee yuuxi te nuun yuuxi ja nakadeeyiixi yiitiu te nuun yiitiu xeekide kuñu naachidaavide yee despues ni naachiida'avide yeé ja ni nachida'avide yuu date kunu'u ñu'u te duuka mudu jiaa xi'io yuuxi xiitniu ja xeejdo iia te jiaa ku in comida ndiaando iia xeexi viika horre io in viko intodo ndiaa ndi'aade jiaa kuja xeexide ku ñuundo iia.